Ree' ri importante reh ke nat'aliim wach bien ke si reh tirajaam wach ja'ar si tz'oo' rilam si rikamana si wul este qa'sa rii qa'sa rino'ooj reh rik'achariik si wul ganas reh reh ke re' rila adelante je'tii siri rib'an estudiar ja'ar je' rikamana y ja'ar lo impor lo mas importante ke tiene ke ri rijaam awach verdad